स्पॉन्ज हो पॉलिस्टर मगे पॉलियूरेथर ह्या वस्तुंचो केल्लो असता। तेवा तो कर्तनात तीतून बारक बारिक होंके अस्तात जे अमका बारिक पायल्यार दिसतात आनी समको मोव असता। जेंव्हा तो पाण्यान घालतो तेवा ता पानी त्या होंक्यानी भरता आनी तो चपलो काई असलो तासो जात, असा तरेन तो पानी अपल्या भीतून वोडता।